. Ina no odemotsi <hesitation> we eeje okiko odomotsi akpo akaya ta nung isi me̱ ako inzenze inano odemotsi odemotsi isi ade nutsibizi ziziza isi ade ayo ko na ufua ayo ko nani yiefya ayo ko inano otsoneje ala aba dra ko ayo ko odo̱do̱ isi ako ayo ki ako azufua ayo mizaklee ilike ko mi cheche ni uke ko becuse akeni atso yieru wa <hesitation> sososo sene na achieru me aka kwienu ya wa zufua ya na <hesitation> wa zufua ya sam sam ufua isi ako ya kwieru naba zufua me̱ Nabi ku naba ana mime <hesitation> na kwieru aso ka chicru ni bana hin ni imo̱ga iyibua <hesitation> Na o̱zi ala akwieru or na no̱ odemotsi me̱ one ali zi klo̱ azimezi ajiji ako imme abi kuna kpe no odemotsi ya, nino <hesitation> odemotsi aki izaklee ya nina no odemotsi aki imme ya nina no odemotsi aki ibu ya na ayo eka ala nuakoru na ayo eka ala nuakoru nutsi iziziziza. Ichru ya ala ayo me̱me̱me̱ yiefya <hesitation> isi koloza ya na yiefya isi ako ya wu nano odemotsi aki ibuo ya nano odemotsi aki papo̱ ya wu nano odemotsi aki izi ala mo̱mo̱ ma meya e̱ndwoma wu nano odemotsi akwa ya ni <hesitation> kpifio wu nano odemotsi akwa ya. Aba ayo kana <hesitation> niefya abi isi ako̱. Imme abi kuna kpe na di isingiri neeje <hesitation> na tsoru ots naro̱. . Naya ana nayana ni ju oru ala ga angba ya me̱ kaka yua <hesitation> niyi imoga iyi bua kaka ani nena na angba me̱ yo nena, chwi nena niyi imogo yi bua keni ani yo nena Alo <hesitation> ba kwo onyi ya me̱me̱ mana aba gba no̱ o̱tso̱neje mana aba ayo no̱ o̱do̱do̱ abibisi ko̱ no̱ o̱tso̱neje niana naba ayo̱ niefya abi isi ako̱ no̱ o̱tso̱neje mana ayo̱ no tsitsi akung abi juo̱ naba mi iywi mana aba ayobnaba yi inimo̱ mime̱ abi kuna kpe na kwieru ya no odemotsi aki izaklee ya izi ala mua o̱mo̱ma <hesitation> ni iyi inioga iyi bua. Imme abi kuna kpe̱ na ni izaklee aya imme̱ abi kuna kpe na yoru ala angba ya, angba ya angba ya, angba ya me. Inyaha me <hesitation> ali ga adaya ze̱tso̱ mee kung aba gbaje mi zaklee iyio iji notsitso niade na tsuja na tsuja ziziziziza ago̱. Na tsuja me̱ nani noru ana isi nena Na tsuja <hesitation> neeja o okiko wa anyi wa anyi kalo̱ o̱tso̱neje ina me̱. Eena mime baba agba eena <hesitation> ni keeja owa ni kali eni achu emuo me kenka zi engba keni chu emuo. Ijiji ajuaje nomu aha ni <hesitation> adim mani mba do̱ igbele ya. Jiji me ba juaje nomu ani adim ma ni hin yabi <hesitation> ba do gbele omu or ba do̱ inobe oji ya or ba do̱ inobe yiade ya. . Mime̱ eena naba gburubi nabi ina no odemotsi ya. Inyiyi isi ya ni imoga iyi ibua fuo, mano̱ o̱tso̱neje ani ina anitsi imme baba kwo onyioyinaya me̱me̱ ma ni naba ayo nina juatsi imme ba akwo onyioyi aya me̱ mani aba ayo nina ba jua. Akung aba aka gbaje kini kaka ame ijuadeta ala nua koru me̱ naba kpeem aba tsi ninzi na. Abakpa ba hihiom ya nena atsi me̱ kina yioye ya non agu ya e̱nime̱ na a̱me̱na Na ya me̱me̱ me̱me̱ me̱me̱ me̱me̱ me̱me̱ kpeem na bi kre awa odemotsi babi isi ka aya. Abi si na kpe mime babi kuku. Jiji ba kwieru ya jiji ba ba akwenze <hesitation> azi ndam ya ijiji ba akwanye anini kwana baa kali mizaklee ya jiji ba kwana ni chwi na ya, jini ba kwana ani baba bina ya keni baba kiya, kaba anib kwo̱ na ko̱ zi iyio̱ngo̱ nom. Nibi imme eena icheche baba azi echebi, izaklee baba azi echebi male endwo ma baba azi echebi jiji waa wo gbagba taya obaba zi echebi mime ikuna kpe nabi niniogo iru bua, na kwieru ya inyiyi aya kani senene wana imme akwa ze aya nopu aso aka <hesitation> agugu isi ya imme kali inyaha me nani ba wo obariki na koki iri oru ba him mime na senenene na li enze̱ ali inyaha enena me yayiotsi kpa kacki imme ya imme ba akwanze̱ atsi ya nano oya nopu wa wi ikoni nena wa yanopu ya me̱me̱ namo kala . Kala oru osene ibenza? Kala okpikpi ibi enza? Wa ya nopu no nano odemotsi inana kana kana akeni natso yieru kaba na ba hin wa yiefyo isi ako̱ odemotsi isi ako̱ inyiyi waa isi ako̱ o̱do̱do̱ isi ako̱ Ako nano odemotsi ala anaba odemotsi ala angba inina kana ka na odomotsi isi ako̱ odemotsi isi ako̱ wani <hesitation> fuo mani tsi mani tsi nung abi na neni naba adoma hebebebe beba zenze̱ boma hebe bebe bebe beba zenze̱ boma he obo oma laya keni nani chwi na obi chiwi keni ani ba jim wora oba wa alo <hesitation> Ba kwo na kaka bana bahim oba bi imoga abi iyi ibuo. Keni ani ba kwo na koba yo ba hin o̱ba bi imoga abi iyi ibuo. Imme babi ikuna kpe na bi imoga abi iyi bua <hesitation> na kwanze inyiyi aya mi zaklee izaklee alua ala angba yame o̱ba otsitsi isi nianza aso Ni kwom me̱me̱ ijiegu ijiegu Neni ikwom azuzu adi maro me̱ mime ala angba ala ba moma na ba gburu ada eena mime aba ada aba gburu imime na leba imaro̱ ya enene ala mi iywi ba kwanze̱ ayi imime agu aya mime ara aghung koru mee wi imezi aki iywi ki iywi zi, iywi azi adere abi yiech a aba nayo wa nayiechwaya me inyaha me̱ wa zimezi ta wa biechwa ana tsatsa wa ju papo awa <hesitation> papa oru ila na buinyi ni na aba ana kung Wa ni papa ile na angba nam bayo wani papa ile n aba ichwi non nomu ni. . Eena imme̱ ba gba ta imme <hesitation> bayi keeje oyo̱ dibua ni pocket oru <hesitation> dibua ni pocket mina aba zo oru. Wa zõ oru meme wo kana naba zi oru naba zi oru no̱bi na nodemotsi aki papa ya nano odemotsi aki mamo̱ ya Ana ala ba la bayi injanje name̱ am name mi keeje that nako okpahe aba bufua aki ijiji waa na nizi ena abi inanong ichwi ichwi ya ka nawo̱ inanong ichwi ke nawi inang yana ya. Even akung Igewu gawu nazi. baka even akung yitsi ala jionyi baka even akung imuyà baka aka ni ka eni na zahazaha neni ayi miko̱bahe me̱ izi ali inanonya zi ala inanong baba kung onu no akpahe aba bina akung nuna aba abako me̱. Eena wu unana nong ali indola ze̱nze̱ ba akoya babi isri oru ekpeebi akung gawu naba zi akung menyi na jiiicup onyi naba achu akung manzi oyioywi o̱ naba jii tee ahung last one ala da de̱nde̱ ba ki ala angba oko̱ baba kung me̱ wa ba kung ono̱ na wo̱ro̱ me woro ame̱ nagi isisi me̱ wo̱ro̱ wibu anina nung ala in dola ke wibu mina <hesitation> ala kinyi kinyi ke ala abantars che naba aka me̱ya. Alo nanung tee ala abaka me̱ in na kana kana okpahe ababa ko̱ yietya abi isi ako, ufua abi isi ako nabi kung na kpe nani fuo ile nam na inanong cheta nam bibu no̱ng aba ko̱ ma bako me̱me̱ ya aham bako me̱me̱ ile nam bazi. Nkali imimi eem abi aji iku me̱ ile nisom aki che maba zi inyi <hesitation> akeeyi inana nong iku me̱ yaa me na wi itsi ala hunza aba ko nani nena na agba me̱ na ko kwona ko̱ zi nani ana nawo aba zima nani kawo kwa na kwa ana ko̱ zi ni inyiyi isom aya. Nibi inanong alom ni indola na naba ako̱ ya. Nana aka ko̱ me̱ nina kala ajuamgbla me̱ oro ba heme ya, kali nayi ni ikobahe, nana aki izapo̱ inanoru ya ka awo inanong, ba kung nung azi okpahe self abi bless o̱ aba ni o awa ali ina norume ko̱ ba ka, naaki inzapo ina nongya ba ka. Aki papo̱ ina nong o baka ba kajeela ya wa ka okpahe <hesitation> aba adung ye̱nde ako nika lena ha zahazaha me̱ aba adung ye̱nde̱ aka na adung yende ile <hesitation> na abi inanong kpe na aba ziya. Wu na nong izi ala <hesitation> baka me̱ ni nano oru me. Inyaha me na na nako <hesitation> nani inzichwi epa wa ba onyi apu ki inze̱nze yiefa tisi ya no̱ dumo̱ dumo̱ ya zi noro noro kali imaro̱. Inyaha me akem tsi oku kali e̱ndwo nena me ni tsi oku naba ayi waa are ibi embembe iyi maro iji tsatsa na azi yiefya yiefya na azi noro noro kali maro̱ <hesitation> even akung aba chru o chru ya kini aba bi inggo onyi onyi onyi naba bi inggo onyi onyi onyi onyi kali maro̱ akung menyi nabi menyi ade <hesitation> ni sendiji onyi naba achu okpo okpo, akung yebla neni aba bi menyi ade nong ome ni jij waa tsatsa achu me̱ na achu ome̱ ta ki inogogo akwa, kung mina kana kana ta ni ta zi yiefya tabi isi. Akung nice nazi <hesitation> akung oku nazi akung yitsi nina chieta nazi ome ong niefya me̱ nabi kuna kpe naba ani <hesitation> ako nina noru